Um ya manang loghazali ko ɓa ma <hesitation> a gulagha ya manang ka karkene a mi poroh mi ni min ani mani siyasa, domin poroh siyasa ni ba mu eh shaglini ah bunna wuni ni ba mu ya shaglini ah dom mi yu wo ye nhah eh tamba mu ɓamunyere ki dob gulo mu ya muru wun, ah a mi ɓamburum ɓana <hesitation> ɓoh ɓa mu guleh dobe dole, ni mini dobe kawai, dobe deng-deng, ki khi pagh, ki khi ba <hesitation> ghi nanko ɓi ɓi ɓamo iyere, iyarki ki dob gulo ye na ɓoh mela <hesitation> bwarah gule ki wawu kare khi pagh ah ghi nanko ɓaniri ba. Ki wawu kene khi na ma <hesitation> eh wawu tik guah a mi kene siyasa ba ki tella kawai minina pagh deng-deng kamata ni yi a siyasa ki pagh poroh, eh domin poreh a guleh mini nari manang ɓo a gulo ka yin gla a mi kene siyasa tebe a mikene siyasari ni bamu ya shakli ni ni bamu nyali, ni bamu nshakli dom ghi mu nya pureh wo yi, ni ɓaknna wun muna ɓo nloghawun wo yi, ɓoh nkumawun ɓamu muna deng-deng muna nyar yi, dobe dole tighe a <hesitation> a dua, amma mela ɓoh a a gulo, ka birah a yingla mi siyasa Ana wuni ma yara, yara pagh poreh ɓa siyasa, a na wuri yara, yara yingla ami a peni ghitiba toh, ɓoh ɓa yingla pagh poroh ri ba, ni ben ɓamu ya pagh porohri khi yo nona nuh mureh ya nunga ba, manang ki koyen yingla ami <hesitation> ami siyasa domin ɓoh a yinglo a mi siyasa, a yako wo ghi muna ya nabi bamburum a yakam yo wo bele shakle mu yamba tighni bo, a kene bo shakle yamba tighe ba shakle, ya tahna, ya tighna, khi kenkene ba shangme, ya kumna eh <hesitation> lidua ba shangme ami gomnati, ya kumna lidua ba shangme a mi kene eh siyasa, domin mele ɓo a doba aban mogho akwai ghi mu yamba tigh bo a balo, akwai ghi mu aya ni wo yi a mi ɓalo, muna aya wo yi a mi duah yo, a shakliba kuma a bolla wo yi, ba puroh ka kyah pagha a yinghle a mi kene mini nari ba ka yingla a kene siyasa ri ka yingle ka pagh ghi muna <hesitation> yamba neh ki paghbi ba, ewen siyasa ri ma ya kamata koyen ki pagha, manang ki ko yen pagh ghi nankori, manang ki doah ɓamburum boh na agloh ka yingle ka pagh siyasa, manang ka yingla a mi kene siyasa, manang ka pagh poroh siyasa, ba a pogho siyasa miniri ya yuni baghrah, ya shaklim eh ghi dom ya shaklina ghi ɓim, ya penina ghi mu ya keni kene, ɓa mu ya dobni ɓa gulo guah ɓoron, ko mun eh ȝhine mun nȝali wo ɗom mu ya sughlini, ɓoh ɓa bira poroh, ɓoh pagh poroh siyasa ba ɓa yingli ni muro a mi siyasan ka gab ghi mu ya mi siyasa ri ba, a dobna ni nȝum. Ni ɓeh ɓa mumuna nik yah yingle a mi siyasa, ma ɓoh a ya mun nȝah ghi mu ya mi yara yar aba shakleba, amma ɓoh aya ɓoh aya mi keneri ka ya kab ghi yana mi, ɓoh nkaghli mini yar ɓune na na ma nkaghli mini yar bune su ɓaghri mini ni, eh ɓoh su ɓaghra sum mini ya yakna knni sum, ɓoh a yingla a mi siyasa ri kamba ka ɓirah pagh poroh siyasari nabam yadda mu ya ra shaklini ghi mu yara keni kene a mi, a i zumzah domin mele un siyasa ni ghi mu ya keni kene mela, eh un siyasa <hesitation> ni ghi mu ya mela yana a muri nzali ɗom, ɗom ye koyen mela, koh ɓah puroh eee ni ni zaɓe zabe ya kyah pagha, ya kyah paghna zabe, ya paghna dom ghi ɓani ri, ɓah pagh zabe ba ni yen ya kyas tele <hesitation> be yen ya kyah paghni bo zabe tebe ki ɓamu burum kum ene ri, so a mi kene mini manang khi ɓah yimbi ki su wogh wun manang so logh wun tenna ki ko yen yingle ki pagh nun poroh siyasa mininari tebe a eh ya wawu na kogh pikhem bamburum muna a birah wo ki’ah a eh baliya birah a muri ɓah mu a yani, pikhem a yo ni tebe bumiya, ka ya pagh poroh a tebe bumiya, amma ɓoh a ya wo matakulli ka a shakloh kene me siyasa mini ka a yu’ah tigho wuni ghi nanko mini ya paghba, ka a shaklo deng na tigho nan kuni na ya paghna ta, ya paghna, ɓirah ghi mu ya tella a nȝhereri ndam <hesitation> a kene siyasa ni kene muna yo a ya wo tene yo a bugho, yo a ya wo eh bahshang me ghi nanko yo a bugho. Ɓah ɓirah, wo, ɓah ɓirah mi kene mini nari nabam yanda mu ya paghni ka tigh ɓamburum ka shakle da awa yoyo mini nari a ya ka pagh ghi mu ya kenni muna libi ko yen ya ya’ah gabna dome poroh siyasa mu a gabni paghni mela minini ya paghe tebe libi, eh libi yiri nighna nȝum, nȝumri mu ya nighri ya nighyi len, ɓah pagh poroh siyasari ka mur muro a mi siyasari kin gab ghi mu ya mi siyasari ba ɓah mu yuah nȝum, ko wo muni wun na libi yara pagh ni len, barah ni <hesitation> ɓahsum oh ko yen ning ying muri, ɓele ɓah mu gulli, ɓah mu gulla, a tigh muriya a mi kene siyasa ba ka logha dubna gya’ah, ma yagha kawai <hesitation> kawai ɓoh yu’ah na nama ai ɓana a yete pagh ghi nanko ba na a yagha tigha gete, ɓoh yaghe tighe a ga’eh ngun, ɓoh yaghe tighe a ga’eh ngun, ɓoh yaghe <noise> tighe a nȝa, gabban ɓele ghinanko minina, nabam yanda mu ya paghni, ka mum mo yingla a gulo, <hesitation> pikhem knma a shakla gya’ah poroh siyasari ka yin ghlini, ma yinghlini a gabo yanda ma ken ni kene ai, a gabo mela yanda mu gulli, mela yanzu <hesitation> mela yanzu nȝhere yingla siyasa <hesitation> ya dobbi ɓamburum teb mela, amma ya manang ɓoh ɓa mu a gulo ka a mela, ɗom ghi yara paghni mele, shakli lelle a paghe tebe libi, ya paghe tebe ni muroh ba, paghni tebe mu ya yunna a nȝum, ɓah mu yunna a nzum ya ya’ah, ya yoah gabna ghi nanko na li dua’ah ko poroh wo yi, mele yanzu ku ɓoh intigh su tigh muru. Siyas aba, ɓah mu guleh muna eh tua’ah pagh siyasa ki tigh muri a mi siyasa ba, ki ɓira a paghe, toh, nya ban nya bang ni wunba nya na bi wun tebe matakullu teb, tebe libi yara kumna yara kumna <hesitation> ba nzum yara kumna, ya kumna yi wo wo ya kumi manang ba, yara kumi a muri nȝhere mu shangme ba, yara kafin a kumo sai a kwarah piban. Mela yanzu ɓoh ɓa a gulo ka a yingle a mi kene, a mi kene siyasa teb ma turi, teb mu’ah tigh ni, ghi mu ya ɓalli ya ya yakni kuni pikhem ɓoh ya muri nzaliri, yakna kuni pikhem eh <hesitation> muri nzali tebe ki dob manang muna mini ni bamu a yani, ya wawuna ɓal ghi mu ya ɓalli domin <hesitation> a mi kene siyasa, ni ko yen ya wo ghi mu yiri paghni kuh muri, ko yen ya wo ghi mu yiri nani, son ghi mu nyere kin pagha ni ghi, ni ghi musa yeri, ni yere ɓalo, ki ɓah mini kum kene, eh boh yerba yo, wo vote yo mogho ya wawuna bah barih, yo wo ghi tah <hesitation> ghi pagh zabi yo ya wawuna tigh ɓorah <hesitation> ghi pagh zabi yo ya wawuna tigh ɓorah <hesitation> a nzah yoniku muroh ma ya wawuna ɓom guloh, yara wawuna ɓom <hesitation> ya wawuna ɓom ko councilor, ya ra wawuna ɓom ko chairman mu local government eh <hesitation> yadda mu sa’a, yanda mu ya ɓah ɓah ɓah ɓah pagh poroh zabe a tighni, aya poroh zabe, ɓoh a toh boh lumsa-yinining ko lumsa musu-mogho-lum yara wawuna yingle ka, ka pagh eh. yara wawuna yingla a zabe wo ko yen mum boh, boh yamba ye wo nzhere ɓoh a yo yara kumna nankuni mudo nari ɓoh a tigh mnro a miba kuma ɓoh yu’ah ya pagh llen, ni tegh, ureri ya nykebo nzheri mini nari, ɓoh a shakloh yanda mu ya, ya keni kamni <hesitation> ghi bira yake ma tughni ma ni ballot paper ka shaklo yanda mnah kene ka tigh ni bighe, ka shakli pikhem poroh ɓari, me ta ɓoh libi loghe kini yo a shak a gabo bele ghi nanko mini, ɓoh a bira a mi, boh shakli eh pele poroh ɓah ni ri ba, ɓoh tigh moroh a miba yara shakli ko ya pagha zabe ya pagh malen, na bo libi a ligho ɓome kuma ya nagh lelen, maang ɓoh a guloh a tu’oh boh lum-sa-yinining manang yo ni kuh muro ka yinghe ka ɓagh poroh zabe, ya wawuna ɓom zaberhi, kuma boh yamba tele a tigho ya gabna ya linah.